اول شي اجيب ميز الاوتي وانصبو على ارتفاع مناسب للشخص ، بعدين اجيب الاوتي واربطا على بلك كهرب ، انتظرها لما تحمى الاوتي ، اجيب التيشرت واخلينو على ميز الاوتي واشيل الاوتي وأقوم بتحريكا على التيشرت من فوق لى جوى ، وبعدا اضغب بالاوتي اغدان التيشرت ، والياخة مال تيشرت، وهذا هو بالنسبة للاوتي احتمال تحتاج ماي حتى اطلع بخار.